Haiwan yang paling paleca ge manjanga, manjanga ge kalo ena loya ge ngone dode paha ua, maha haiwan yang yake foloi ge rasi bilolo, bilolo gena ena tagi ge yake bahaya ene se hoda mansia bolo baso mansia gahi yohu ma jalabe ge ene yo tagi aku rewa ma.